Nkyɛ mebɛpɛ dɛ moho bɛyɛ hyew paa dɛ awͻw bɛdze me. Osiandɛ sɛ moho yɛ hyew a, ͻno, yarba biara nnkͻbͻ me. Na afei, menya ahoͻdzen a dɛm hyew no dze bɛma me. Na sɛ awͻw ka dɛ ͻdze me a, motum mayar, motum mayar afa mu ewu. Ntsi mennkɛpɛ dɛ awͻw bɛdze me ara, na mbom, mɛpɛ dɛ nka hyew bɛdze me kyɛn dɛ awͻw bɛdze me.